Tutuut, o tutuut ire ne tutuut guo <hesitation> mes poat rarao tarih ke nu ina to toae tarih. <hesitation> Na ku kui ai yas i Panguna be na nao gumeh poat malolo tena tse poat hahois tena tin tokui. Na ku nameh, kao gua peles be na soung poit ogun. Poat ire mei tuan tagisan pugua na youh tanasah na ku koas a tin balus. <hesitation> Na ain tsontao tin balus oku, men oku na huenu men mu koas a tin balus. <hesitation> To toae tarih, mei haman a tara puna pan kei soson yarun in kio pea i eh Torokina eh. So tin poat ire, in tsontao tin balus i hate- hate ne na, mei a nakatuun <hesitation> nit oku nahuenu, te kato nit in mes in trip e spesol on, tse totot sin mao, ne haroroot guai no nipan kei mei not a tara puo youh. Men na pan omen, tsin omunah kopu Torokina be men na tara muin pan ke kakason dia run in kio pea. Bao to tooh to mune, e hate dih, "Big hole." Haroot yuh na, men kopu mes- kopu mes, men na roroot omen be men Tap sai poit omen i yas, bai men nao men na roroot omai yas to bolkenou tsio pokus to tong i Bagana be mene, mes e hot omen i Arawa. Yi na koh ana i Arawa, tin poat i eh ka as mein mat, <hesitation> mes in- mes o tooh tenit, in mes in hanuma tenit ere <hesitation> i mat be men na rueis tin be men nasahis omen i, tin numa nimat pea i Arawa be men na rueis muin nakatuun ire be men hahot mume youh tin <hesitation> balus bai youh hot poit omeh. Yi tutuut e kato guna, mei tuan tagisan pugua nai youh.